ཨར་ཇེན་ཊི་ནའི་གི་ནམ་ཧེ་ལོ་ཟས་པ་ཅ་ན་དི། དེ་ན་ཆེཔོའི་གི་ཁ་བ་སྐུར་བལྟབ་ཅེག་ཏ། ཐེང་དོ་ཨིན་ཐེས་ལེ་དེ་ལེ་ཁ་ཏ་གི་ཁ་བ་སྐུར། སེ་སེ་རི་ཁ་ཏ་ཐེང་དོ་ཨིན། ཐེས་ཨར་ཇེན་ཊི་ནའི་གི་བེ་ནོ་རིས་ལོ་བ་ཟ་དི། ལོ་བ་ཅེག་ཏ་ཐེང་དོ་ཨིན། དེ་ལེ་ཆང་ཆུ་ཁ་ཐུ་ཨ་ཅི་ཆི། སེ་ཏ་ཐང་ཨོ་ན་ལེ་ཨོ་དི་ཁ་ཐུ་ཁོལ་ལྷོད་ཡ་བབས་སྦེ། ཐེས་དེ་ལེ་དི་ཨར་ཇེན་ཊི་ནའི་གི་ཁ་སི་གི་ས་ཆ། ནང་ལོ་ཆབ་ཡ་བབ་ཏོ་ཨིནས།